Irin nane bahaimga no'gill rebaie, eghetta'lag fakka'lag, <hesitation> dirbatta'lag, mukka'laka seyyiname, kadiska seyyiname, dirbadidotoni kumbulog istafidnamieirr. <hesitation> urtirilton goni suutaniga zabadi kenamen <hesitation> misha kenamen <hesitation> minga iigina? Kadisi mugi koni ika ika kulojikani hussan no'gin tul tigojina yani, لكن hamami, dirbadi, ernebi, in malleka goja kabname irr ken istefidname yan.